Bueno nicoh tehuan <hesitation> pa nehua cuando nehua nitlacuat, tehuan tecpepeyah quemeh semeh de ca ticuah. Ticuah tlen mole, ticuah uachmoleh, ticuah pitzoyescoltoh <hesitation> simi monamaca porque cal noche, nochepa topueblo simi quicua pitzoyestle, ecoutex nochi Inon tejuan techmachtihqueh, pero ya Inon semeh mochihchiua, casi siempre ticuah porque inon quemeh comida tehuan cachi ticuelmatih, pero omochihchiua <hesitation> catzihtziquitzin de tiempo mochihchiua rápido o vielic inon tlacuali.